مادتي المفضلة بالمدرسي كانت الرياضات - لان الرياضيات ما الكل يحبوها بالعكس الاغلبية يكرهوها ، فكنتو مميز بيها - ويعجبني الحسابات يعجبني-فتو هندسة بعدين - فرغبتي هو كانت بالرياضيات